Ateni daarɛ de la dabese'ere sɛka daarɛ ti ba dɔgɛ mam, ti mam san ni ta wum ti ba yi Ateni daarɛ was, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ n na de la mam yu'urɛ n bala, dabeserɛ yu'urɛ bɔ'ɔra mam n bala.